Ma shumë isha shku në naj operë se sa n’teatër. <hesitation> m’pëlqen muzika, m’pëlqen me n’gu sene edhe teatri m’doket ma shumë aktrim jashtë televizorit. Po opera e bon ma interaktive, ma interesant. Lloji i këndimit thjesht’ flen mirë n’vesh edhe m’pëlqen ma shumë.